जुस भारत हों त भारत एक लोकतंत्र देश हों । भारत के ऐसो देश हों जो देव देवतओं के पार्टी ना जादा विश्वास हों। और भारत मंझ सफ सफाई भी भूती बढ़िया हों। हमे खुश नसीब हों जो हम भारत जोसे देशो मंझ रे पैदा हुई।